Nra va̱ ta̱ ɓyén á mi byét, n ɗom pa̱ nra va̱ ta̱ á ɓyén á mi ka̱kul, na n ya mbwai <hesitation> i ka̱mshi ntəm apambin ko, n yenda̱l te, n chal uponzhinan pa̱ á ka̱mshi mi na n ya iya̱m iga nka̱mshi ntəm apambin, n ya iya̱m ivəngva̱ mi ka̱mshi ovan mi ko, ku uɓar mi ka̱ she nzhi. Mi gbá̱l ká̱ nchal uponzhinan te mi wóng mi fa mi kpang ashe nzhi mi, mi kpang ashe nzhi i gba̱l te mi nàl ikpáng, mi nàl ikpáng mi te, mi ga mi ɗyang nɗəng mi ɓa ko, mi fa te mi ya <hesitation> onəm oga mbəp nzhi mi te mi re nung ôza̱, mi re nung ôza̱, oza̱ wóng sang yà? Oza̱ wóng ikángkang na kpa wa njem ɗo? Oza̱ kà̱ nchal inan pa̱ na á na nga mpyàl ôza̱, oza̱ á ya iya̱m iga ntəm apambin ká̱ ntəm ika̱ngkang ká̱ onəm na kpa ɗo? Mi ɓəp oza̱ pa kpa mi wòr izər ôvan mi <hesitation> ga atak nɗyáng, na oza̱ á ga oza̱ á ga á nyi nɗyáng iya̱m, oza̱ á nyi nkúng iya̱m, oza̱ á nyi nlìlir ka̱ chu aɓəlləm ánasəra, achu a va̱ na aji yi ka̱t á N ɗyáng nnap nlà inan ôvan mi kpa, oza̱ á kpan ipipir na oza̱ á rup ka̱ shishe, oza̱ á yà ovan omaimai ka̱t, oza̱ á yà ovan ovəng va mà iranggang na pa ka̱t pa̱ pal asa̱l ka̱t. mi mi mi nak mi chal uponzhi nan kpa ka̱ nggga nyap ká̱ nyap va̱ mi nəm pa̱ na inan á ka̱mshi mi na n ga ká̱ ka̱ tak nyap ká̱ nyap ká̱ te, mma yiyap á mi na m ɓa n ya iya̱m iga mmwa nɗaktak wa mbwai ka̱ ká̱ iya̱m iro ivəng va̱ na na nka̱mshi á mi ka̱ she ntəm apalbin á. N ɗenchi ûponzhi nan kpa ká̱ asa̱l wu va̱ uza̱ nak mi na n yà ká̱ ikangkang, ikangkang, oro te oma ra ka̱ she nzhi ka̱ she awap, oro kuma oma ra ka̱ nzhi ikun, ama mma mi na ki iríri te mi là pa̱ nɗəngchi.